<noise> Raha ny fivôlagnana alôha maro, maro mazaka agny agny amin'ny dimy arivo mahery any raha mahakasiky ny fivôlagnana ,satrià maro be ny firenena dia agnaty firenena kôa mbola misy fivôlagnana ndraikindraiky tsy mitôvy ao agnatiny; zay zegny no mahatonga ilay fivolagnana somary <hesitation> maromaro izy misy amin'izao tontolo izao.